<noise> ncheka chujnina taxin ng'erusin ng'e chesion o sea ke xra xrunse rugunda tseju tse xra xruse tsusu ya me <noise> tju tjo xrasangi sion o sancha si'ua thi tjuiaao nisu ke junch'e sion kerusie' mia ero na e si tjingo sesi esianaa esi n'ena nomas che'ia siu tsjan ye asi tsi thi este the xraxrangii ba xraxrauen si thexrana esi ch'esi dispone singisi ba xra xrue sina ana chuba tsu xraxra ngiva xraxruen si ee chami a chua sigu si chujni chujni na tjigu si jnaya n'ena xruaya rua'ia xrua'ia su sichujnia xrua'ian na so sangi'a si tsingi'a si o xra xruan sina xrua 'ia.